अब शिक्षित मन के बात आयल तो, अगर उनके तू अशिक्षित मन से तुलना करिहा तो, बहुत अंतर देखे बर मिलही। शिक्षित मन के बात, व्यवहार, रहन-सहन, बातचीत के तरीका, विनम्र स्वभाव, और भी बहुत सारा अंतर होयल।